Ni yekaso ye ri'ri á ye kalakuedadoi <noise> ve'eso, kundei yata ve'eso, xi orre lo ve ye ñaña te ní ña iniso jnu na kuu. <noise>